In Greece history kan ti tuan, ancient Greece kan kal nge nge anga ya, tuta tuan minuan te Mycenaean civilization te om tina tutu, <hesitation> sang tu machanga sang Khatsa, B.C.E., Hunla, I.V.L. ane. Tuan, <hesitation> in Greece Mycenaean heat warrior king anga Shachin anne a, tuan Archaic Greece te Anoma tutu, Athens te Sparta te, Ram, an, an, city ang, ang kopui anga Shatta ane. Tuan, Olympic Games tepohi, a, zasari, somsari, peruk, B.C.E. A, Olympia a, tuan, ane, tuan, Greeks hawin, Alphabet anthorop te, an, tuan a, tuan, Mediterranean te, an, op, tuan, ane, Classical Greece a, tuan, <hesitation> Athens te hi, Zanga so, Zanga le, periat, an, demokrasi an dina, tuan, Persian war te, <hesitation> Oma, tuan, te, Persian war a, tuan, Greeks hawin, <hesitation> tuan, Persian te, Marathon a, le, Salamis ta, anne a, tuan, Golden Age of Athens, kan te hi, zali somruk, a, zanga, zali somnik, bakwa, B.C.E. anne.